Mimba reta ma iñakua va jaeko yagua guira keovi guira kepita jae jokua reta iñakuayeva jokogui mboki oguata paraeteteva jaeko karumbe jare yae supe paraeteva perico jeisupe paraete vako mboki jeiva oguata jokua reta jae ma mboki oguatava